<hesitation> Karazane lasopy fantako koa gne lasopy ramen, da lasopy legioma, lasopy tongotr'omby, lasopy atody, gne lasopy jarret da gne lasopy sotry regny avao zany sisy fangarony.